Ujahinenu osom do uyinu ujahine veni? Ujahinenu osom oyenu ujahinenu omoftan oyam egimokie omosimow omosika okriyounu egi Eshi nu ikpeneokunu nuanu oho ulum twene uyaw tomo keme edegineye edukomamu uvonu ubavi unun do uvon uviti twenen omo iyaw do mumonmanu osnomonou manoka onumanow onyan gendimom ivom okienow ovivi kru mikperieni mamu omo omenen inum nu isom ubom oyi numu ijama krasne ubom nu omo ndo kper omongo ina inum nu umenen nu isom numu ivo bom non matubo tevi onoyr oderima oswey nasweyina na nu igban makrese oyi omako sweymunu de asweyo enamkperieni mama nunu ujahine motadioma mota soma omosi nu ovram ovu ogenovu odiomi vom ekwenu mivrom uvay ebine okinu gendionomaviom moyi ungbolitan gendiomamvom moyinumbaw evon obo evoda ekun uvaybaw ohono ekotun manu ohonu baw memona ohonu ode gendiomamivon abudo imo nu enolmeyeka ovu onyan gendioma mivom mokie ovu ekru nyan gendiomamivom mekie onomobaw nu osinomo baw okru me kperiyeni onu ohona mamu ohonu ekotu mam oho imosi nuivrom ovumogenovu midiomivom ovu mevenye ivomno mokieovu inum nu unyan iyin no omosiwo ino omosiwo iyi nu inuwo ohonu avonu uboyoyo avamanyenado ohonu ekotumamu oho unyenmany motan adu imominewey vivi genmay <hesitation> lomaraharn mandu anh egen ubonu eweyina evomeyenayo kom? Eniyo enyen uboyo iyo inum imendonu uyimamu